ସବ୍ବୁଜେ ରଂଗ ଦେଖିଯୋ ଦୋରା ଶାନ୍ତି, ସତ୍ଯଜତ୍ଵା ଏପଂଗ ପ୍ରକୁର୍ତି ସହିତ ସମ୍ଜଵାନ୍ନୁଗା ବୋହ। ଯହୀ ରଂଗ ଆଶାଵାଦୀ, ସମ୍ରୁଦ୍ଧଚା ଏପଂଗ ଜିବନର ପତ୍ତିକୋ ବରୀ ମନୁଵୀ। ସବ୍ବୁଜେ ରଂଗ ଦେଖିଯୋ ଦୋରା ଶାନ୍ତି, ସତ୍ଯଜତ୍ଵା ଏପଂଗ ପ୍ରକୁର୍ତି ସହିତ ସମ୍ଜଵାନ୍ନୁଗା ବୋହ।